Nueva Zelanda pegua retako jaereta jae jekoreta jaeko maurien jare europea el jaka jae jokua mopeti danza reta mauri jeisupeno jae jokua jaereta jukurai jaereta guɨnoi oime yave iyarete reta oime yave mbae oyapo reta jukurai jaereta oyekua